<hesitation> Tsel nehi sing nunak lot lin tu tan suan til boi mo per. Tezi nga mi ani ha. Tsel ne nei lawi suan lot lin nehi. Pua har sadon em em ani. <hesitation> Sing nunak har sad tale em boi net. Anto tsang tia ngui le tsau me lova. Tsel taka nin e tata malam pan tsang tsang tehet. Lot lin na. Anlo mu tsin ani. <hesitation> Tsel ne nei law mi sing tsu. Anto isa ple tsu na. <hesitation> Antai ma law bok ani. Tsel ne nei tu ra. <hesitation> Gan siet tu ra boi mo masapira ka siet tsu. Gan sing nun hi eng tik lai boi in. <hesitation> Lim le lo min kan om non law di hi sepotila. <hesitation> Har sadne le em mang ana ten min klag bok do nan hi di hi. Tseng taka gan siet pot suan. <hesitation> Tsung hun te alu ken hunak. Tsan le dan tu te. Gan law siangak. <hesitation> Tsak takin le tsel takin. Gan law din te do anani. <hesitation>